De <hesitation> kwaba ka dui gwaɗa naya <hesitation> ha hage haf huh ha ha inu nda da sakw kana kwaɓa haha inada gulenge kwaba ngama fa va haha ampaniyunda kwata kwata avlaghuma da kor kama awasna peɗe yanʒu ngha vaɗko ko mbata dawla yukna haha dadunda na agha kwabe agha ghgha gula, agha kwaɓa, agha ala handa, ala agha ala mota, na pla nechech ama yuknafa kaɗu sakw kwaɓare ha sakw kwaɓaw duk dadunda korlna unda sakw kwaɓo unda na haɗu kwabana kana vita vlanavla dadamang amaga kokari ina da mogka ndech inarha td na aghdnakan duniya amma gwada sakwach nagha ko noghe noghe noghka und kana wallai yu una shiɗe ba dun kwabinuwa ba dun kwa na hankalin ne kawai ʒshorka <noise> ha dadunda gulenge na kwaɓe ʒshorche ha dadunda gulenge aghats na hera talajire nech agha guleng na in halthnagh talagirnu fa na ɗowe ɗow ka ɗowe ɗowka inagh ko makwaya ko ʒaliya. Ko dada ch’huraya na vaya in saku kwaɓa hahaɗe ina kol sak kwaɓa gulenge hahade, ina kol sakw kwaba uʒange vita gulenge gola agha uʒange vlana dadamang ina <hesitation> kwaɓanan, ha da skwana in kuna plan dumwa haha undunda kana dak kwaba nduch ka fa nech fa ha angatkinu fa ina gatkimine ana kwara ma ɗughwana awa chuhra lapia tuhla nana <noise> tuhla chhur lapiya, awachhura lapiya awafkla ina kor dadamang lapiya neche ɗowala unda haha dadunda guleng fa <hesitation> na kobat hanlagh bfa damavab nechu ina ɗow neche ina vaya bewa dara de kwaɓana dai anvlal neche neche dowche amma inadina dow neche kwata kwata hats ha dangwinuwa ha dangwinko hiɗiku <noise> ina ɗow nech fa na ina duni na kwaɓe tsangtsanga ɗow nech toh kwabina gulenga <noise> wallahi marha bewa kwaɓana tabga shiɗa fitna ya dara haduma tabga shiɗa Amma vila vlanavla dadamang ama taɗakad amma takaɗa dadamang angivla kwaɓa kwaɓarha nda alarka <noise> kwabarha nda albarka ina gulenge sasna kune kwaba nda albarka ngama hankala hankalna neche und ak kwaɓagh haka nda hankalina na pla ple fa undaha hɗqike ala mog badʒuke <hesitation> kwadiya tange nda badzuka tange neche da ʒshor hange an ang to dara ɗabamang wane fa maba vay bew fa hamang da dʒor kwaba van na tuhlagh gulenge hm hmkudin bɗʒa na nunu nun goi gulenge vita hakwa amma vita hamkalagh ɗughwana na ko haka nda kwaɓu wallai da yabana tal da har harva gwamne amalwa gol amma kor kun na hm ha ina gulenge da sakw kwaɓa ngana yanzu kaga anabi kana haha undanda ko ko keghe ɗauhack dawanatu hack ɗawanatu golna agolna anvla ina vlanka kyene vita ndechka vlanka sɗoko vita nech ka ina hack ndechwo anvla inech ine hiɗizta meche anf aftamaka <noise> toh na anhanakalna da sakw ka. Gwa nguɗfine amma amba vaya bwa kwaɓa kwaɓana kwaɓana parko iblishe kwaɓa nech fa inana ina ɗiyhwana che tabga shiɗa tabga shiɗ gulnge ina ɗughwang buwa keghe kora voya makune? Kabana bodʒ tunda kwaba gulenge koɓ tunda <noise> dadunda vavla dadamang kwabarka namanda dʒavache ufaniye dughwana ah hamdlai kagets na aghas hankalin ma dighwana agha kuma vlanvla dadamang kwaɓa amma vlanab dadamangguna hankala ɗighwanuna eh kwaɓa nganama kagh nda kwabagh fa da jeb kun dauva na uv sake da jeb kun <noise> amma vita ha hankalngana ha kwaba nganana kwaba ngana ma sakwina inanda sak da mogka ndeche ɗughwana unduniya avla dadamange da ʒshor kana ham gaskiya ma dara <noise> mdara na vlana vla dadamang ngama nech ɗughwana <noise> la mbayinge eh kukdimna kukudai inaɗa <noise> alamda da alunda da vinda vind ina taghan nana mna ghumbasata kune ah kegh lamang vayagani eh maga magi kwakware mna vayo.

Dara ksagmang lawanga yinge, n kakuksamang lai lamnga yange nche va hausa na mewayang eh ma ɗughwana dagiya ko makaranta uʒshiha ma vita kukɗa sarta hutuwa tangma mogul lamang ngama agoha ah awa maga lamanga ghune, awa maga ɗafa gwoʒo, awa maga dafa lan kanuriye awa maga gurva gwoʒo awa maga gur valan shuwa au maga gurva lan navane korla ko inmakaranta uʒshin ma. <noise> Amma snaku fa, snaku na uʒshinb ghuma toh keghe da sna ta hange. Vitaya sni radio na korchna alan dandal kura nana haha lamanga gwoʒa aka agech na alan wala mbine alan wan dine, kaga hang fa toh kwara lamangagha ko mbata hdgika kagchag wallai snach ko ndliku ko ndlika snabu <noise> keghe gol kani ah alan kanuri maga maga hang ina tang alan shwa magamage hang ina tang alan gwoʒ gilang na awamaga golna shruwa ka eh sna biw ka agi a’ah aka na sarta haha maɗa kol inta che maɗfa toh sa moghang nda daɗa amma yaying ɗakana ko tala sna bayingwa akwa maga magi mamakiya inana agi toh keghe vani? <hesitation> kai dara na ka tsogh mang anga uʒshina mangmu buna inana na ʒɗagi buwa. Korch na alan walina agi ah toh ah lale toh da sniying a sni lamangayang mna ankfana agi na mi ase na koh tala ka wallai dʒanadʒa ʒshimwa dʒidʒashirawa nech ma dʒanadʒa ʒshirnuw toh muwe’ ne vaya ngana kani <hesitation> haka ɗowu na dak’an lamangenda vʒama dadamang neche kalkalagha neche kalkalagha <hesitation> amma dara ina unde ɗow ka tsaghata inagh gulange ndan ndɓa ka toh ne vayi v’vaya ngana ɗughwane kama dim <hesitation> ghuche ga ghuchi re na ghuchire na kapa amba vaya bew kam ɗtsa ma inarhaka kam lamanga dagha lamanga maghna ko tala haduna we dara ina gre kas ko ah ne vayi? Eh yanʒu awarga da malwaghune ngol awarga da mulwa ghune golna mulwa gre toh da yeb ka re ah mulwaghe da yeb ka ai ne na gre? <hesitation> dara.